जश हमारी जिन्स ए। ते जो तेतु पांडा खिसा ए। सा ते टेंडी आमे सी चीज़ शकु धरे जो निली जेन की ए। तेंदी हमें सौ का नोट शकु राखे।